shuran shanna yiji ni yi-ni yiji ɓalla ni yiyi ɓallai ti Gombe to ni shana ya neccho shojen, to ni ma shana necchomo nin ɗang ɗaɓu pi iya no ti kuri manu ma wa yina shittau ka sheget nima pengirna mina nin ɗang wattu yu ɗicci shoran jira minen nin ɗang ɗikuru am nin fuɗɗura wei nin swaro yam minai nin yu wacina nima kpaɗɗuko ma palang shi minu ar amɓo kurin ni yiji lemo na kpaɗɗo penanim amma na aƙƙa tummani nin ɗang yu lemo kumo ni tummiji yu tonɗi, ni tummina yu tonɗi lokaci mo na na waro fuɗu ɓallai ɗiɗang mi tummo tonɗi mi kuɗɗu tummo tonɗi kafin nan nin wattu ƙoɓo waro fuɗu ɓalla. Ti fuɗu ɓallai munu ma warko fuɗu ɓallai minin ma mi-mun ɗang munin ɗang yiru neccho ti fuɗu ɓallai ni ma wena neccho mo ni ma shana mina mu nu ma waƙo kuri ɗon a ko wan lokaci shi manu warji kurim manni palang'n minun ɗang neccho shiƙmu kelenku ɓarinye munu ma ɓaluko minun ɗang neccho shiƙmu, ma palang'n shi mununa amɓon kurim munun ɗang wara pilani ka we iyano piliji ka kaya ninɗan wa Shau te ka pilani ka kayai munu lokacin mun ɗang munu pili munu pili shi ka ara ma nin ɗang shau te ɗoi ka pilun kka arai nin ɗang shaɗi ta ƙuno nin malon ya shakki mina nin ɗang wara kero kero pili kelenkwi minun wah kurɓe shi min ta shaun kumu kan kurɓe shi min ta anƙon kurɓe ɓallai ɗen tipi ɓallai ke ma anƙo kurɓem a kam niya a kam ni shir shaɗu sai ka munƙo kurɓe ko ni shoyen kurɓe to nin ɗang waro yero kero pili ara mo kam ma kayen ni ma we na kurɓe nin ɗang yu kurɓe mota ka tei nin ɗan anƙon kurɓe ɓallai ma ka tei kan manɗi wei shinne minji ni ma minji wei sai ni keruƙo kurɓe nima keruƙo kurɓei nin pilun ka ye tei nima kero kurɓem nir yuwani ya kai sai ni keruko ni ma mun kurɓem a kam yadda shinner wan wem sai ni keruƙo kurɓe mo ka mun nan nin wa we shin na minji nin pili